Am gae di di pho mi pho opon olah river state miu mete eni sion ema pho abuan idiphe abuan odi ghi booni oniin apakiiri a river state ku <hesitation> araar di mi ra miin memdi etain obumoony arele ghan ogbaal nyidi pho obumoony ratea leh ogbo r'a kara egbologhi odi odi rakara bo ekpologhi pho odi oh mo bi bi le naan odi aghia mem di etean iyaar deh ekpara naan ghan <hesitation> iyoor but nydipho iyaar oleh me kpar adighi araar me ghi kee pe anyou yoor odi rominom ghan ku na ominom na ka leh a mom mo opo pho ra yii di pho ki niin nyi di pho na abeeni obumoony mo tue oghi ojo ra meera mo no̱r raki odi aduum moo loo looghi esi diodi ka ki imii opo kuo miinom nuo odibo nyi di pho mem mo opopho inighe epu nyi dipho iyaar ole nyina kekpara naan. Loor esidi na apam ni dighaagh ana rukumuanam epe pho kui yaar pho na ka leh bo oruugh pho mamea oruugh pho arool iduon obour yoor mu leh edean gadidi pho obumoony adap ghan oniin odi aghi ojo tutu tro boor tro boo ojo di oniin ana amoogh na kalegherini. Kuna udaaph bo ughi na ka leghe ribu ika iduon kidighi kua memmo po pho rayiidi pho kiniin nyiidi pho a muny pho olegheri kuro mi idipho iwoh. So ogbara naan odini iboom oboom ogbara naan odini iboom loor esi di mem mo opo pho yoor uboogh ghan iyaar oye rg na ku tue ni, gha di di pho na ku tue ni a koroghi igarri ana aseere erugh oye ra boogh nyi di pho na ghoroghi igarri kua seereh erugh po mo mi nyi di pho omoo abidi otu gha imi imi imi na roma idipho obumoony mo imi iniighe omera odi ka wa ratain okua mi omi ana. Aweh ro pue ghi raar di idighi ela bidi po ra wa ghan eeghe owah ghudum raaraa di idighi ila na kuna ra pueghi bo idio pho na ra wa ghudum? Owa̱ rowa ghan duugh iboom ibagha mi di edi bo ni nyidi pho ma birini pho arool iduon mom mo opo pho yo omete boogh obo yoor mo muughu ni kuo mala orool iduon eloh ikpoonu di odea na abeni yina kuidi na ka sighe ato̱ lo̱m ikpo nu lo oniin ana abeni inyina kue di na ka sighe atoolo̱m ipe pho kedi na rawah ghan bo idount kidighi, na abeni obuumoony kiin ugho naan imi iyaar akpam ikpo ki pho biin a pogh ekpisi been anyeene biin abulah bin a beni yina mo mi a wha bo mo miu miin. Kpa ri pe robeni ana mo miina ki odi a bem idion mo miu miin. So abirinipho olomun idipho pho arool bo ghe di di pho abirini age didi pho kua nighe apu yoon ayidipho diop pha mem abirini age di di pho kua nighe apu nyon a̱ nyii di pho̱.